په جینیز کې د کوچیني جیب هدف، <hesitation> موجودیت چه دا جیب د څار جیب په نوم یادیږي په اصل کې د ساتونو د ساتلو د پاره جوړ سوی ، نن ورځ معمولا د کوچنیو شیانو د ساتلو لپاره لکه سکې کلیانې او یا هم د نورو کوچنیانو شیانو د ساتلو لپاره کارول کیږي.